E fijirle bidiyo un sayis, ngam tina e wodi zaman ba, un wawaata un heba bidiyo, boo un didol lamtarki, ngam sai e lamtarki un wadaata bidiyo, kanjum bo lamtarki un sayis.